Ñy lilindraza mampiavaky amin'Iran moa: Aminy ñy fivavaha silamo noho ñy fombafomba aminy ñy fivavaha ndrozy, manahakan'izay ñy fanaova ndrozy ñy sisima, la manandanja tokoeo aminy ñy firene Iran ao, aminy ñ'isia silamo, io fombafomba fanao ndrozy noho ñy fomba ndrozy manokany, manahakanjao koa ñy fanaova ndrozy ñ'asirà, asirà eo fety bevata manadanja amindrozy ii an'Iran ao, fankalazà ndrozy ñy nahafatesan'i Mamy Hiseny ana.